راح اقترح عليه انو هو يبدي اي- بأستبدال الحلويات بفاكهة ممكن انو تكون طبيعية و هذي الفاكهة انو تساعده على اشباع رغبته بالسكر، و ايضا انه هو يختار بدائل صحية مثل الشوطكولاتة الداكنة او الزبادي، الي تكون ايي- قليلة السكر، و ايضا من المهم انه يقلل السكر ت تدريجيا حتى يعوض ذائقته.